एक घड़ी समय को मापण के लिए और उनको प्रदर्शित करने के लिए। विभिन्न यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक और क्वार्टार तकनीक का उपयोग करत है। इसा का तरीका ई पर निर्भर करत है कि घड़ी की प्रकार की हो है। यहाँ तीन प्रकार की घड़ियाँ बताई गई हैं जी। मैं आप काम करावे को तरीका सबको अलग अलग है। जैसे कि नंबर एक यांत्रिक घड़ी। यांत्रिक घड़ी में कोई यांत्रिक हिस्से होते हैं ऐसे गियर वीगो और पेंडुलम वीगो। ये घड़ी जो होता है ये बिना बैटरी के चलत है। क्वार्टास घड़ी क्वार्टास घड़ी का होता है ई घड़ी में यह बैटरी चलाता है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग करता है। और फिर आज के जमाना की डिजिटल घड़ी। डिजिटल घड़ी में समय को जो संख्या के रूप में प्रदर्शित करता है। इनमें बैटरी माइक्रोचिप्स सर्किट होता है। और एल एलईडी सर्किट समय को मापद है और इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले पर प्रदर्शित करता है। यांत्रिक घड़ी में एक पार्लामेंट और बैलेंस बीहिल के कंपन में टिक टिक की आवाज आता है। क्वार्टर घड़ियाँ में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मोटर को नियंत्रित करते हैं। जो कि एक निश्चित गति से घुमाता है। इस प्रकार घड़ी को समय मापन के लिए ऊर्जा और टाइपिंग तंत्र का उपयोग करता है।